Ja, ìch bìn im e Verein. Es ìsch e Theàterverein, e Theàter-Trupp. Mr spiele Elsassertheàter ìn de Nordvogese, ìn Lembàch, un mr spiele àlle zwei Johr e Revue mìt Sketch ùn Liedle ùff Elsassisch

Hitt ìsch scheen Watter, zemlich wàrm àwer e bìssel trüeb

Ich hàb zwei Kàtze: e schwàrzi, un e schwàrz un wissi